لا ليست جميع السلالات سلالات الكلاب ودية على قدم المساواة فالسلوك الاجتماعي يمكن ان يختلف بشكل كبير بين السلالات بعض السلالات <hesitation> معروفة بطبيعتها الودية والاجتماعية مثل البرادو والبيغل بينما سلالات اخرى قد تكون اكثر تحفظا و <hesitation> حتى عدوانية مثل الروتلي <hesitation> والعوامل البيئية والتربة ايظًا تلعب دورًا كبيرًا في سلوك الكلب.